אָצַחְבִּי צְעִיב בְּזַאפ תִּלְקָא صְעוּבּ פִי נְעָאס, קִנְפְהַם כִּינְתִי, וְלָקִין הַדִּי שִי נְצִיחָאתִי מֻכְתַר יְעַאוּנוּכּ, חַאווּל תִבְעִיד עַלַהָא שַּׁאשָּׁאט אִל-טֵלִיפוֹן וְהַטֵלְוִיזְיָה קִבְּלְ מַאת נִנֻוּד בְּסַאַעַה, דִיר שִי רוּטִין יוֹמִי חַאדִיאָה קִבְּלְ נְעָאס כְּחַל קִרְאַאת כִּתָּאב חַפִיפ וְלָא שִי מוּסִיקָא חַאדִיאָה, תַּאֻכֵּד בְּלִי אִל-בִּי'אַה דִיַּל נְעָאס מֻזְלִימָה חַאדִיאָה וּבָּארִידָה, וְהָאֻחַּם חַאווּל תִנְזַםּ זְמַן נְעָאס וְתִנֻוּד וְתִפִיק פִי נַפְס אֶל-וַקְתָּה כּּוּל נַהָאר חַתִּי פִי עֻטְלַת נְהַאיַת אַל-אוּסְבוּע.